Wakɔ nazɔ ɛkʋɛ ɛkʋɛdɩ kʋ ɛtʋfʋe alʋwamɩ ekele ɛkʋa <hesitation> ɔlɛ mʋ itsʋ lakʋ akɔnatɛ ikpa no ɔvɛ kʋ yovo wanɩ akɔnɔzɔ nʋ pano sɔlɛ mɛtatɛkʋɛa ɔlɛ ɛkʋɛdɩ akɔneyadʋ wʋni aza mʋ ɛvlatsɔ wʋdʋ lakʋ wʋ nadʋ ali kawʋ <hesitation> ivʋ neli kawʋ mʋlili bʋakʋ tatɛkʋɛ dʋgɛa mɛ yakɔsʋ nʋ wakɔnayɛ lakakakʋ edini akɔnaliɛtʋ alo wafɔnayɔɛ la natʋ awʋ ɛzɔ ɛzɔko wani kʋ wafɔnayɔɛ la yɔnakakʋ ipkakɔkʋtʋ maba atamɩli mɛ tatʋɛkʋɛ bʋakʋ wafɔnazɔ nʋ yovo wanɩ ekele kʋa ɔkɔna tikpa nɛvɛa ɔlɛ ɛkʋɛdɩ bʋakʋ abʋɛ <hesitation> ɛkazayi nʋ ʋdʋnʋa alo ayɔkanɔlʋ nʋ ʋdʋnʋa mɛ yakɔsʋ nʋ <hesitation> ɛnafɔ zɛvi itsede xafa ɛkʋɛdɩ kpekpe ɛnafɔ zʋnʋ tayevʋ amɔ kɛmaba dʋnʋ ɔayili dʋ ɔta katɛ ikpa nʋɔvɛ layɛ mɛtatɛ kʋwanɩ dzakplo ɔlɛ ɛkʋɛdɩ bʋakʋ akʋ akɔneyadʋ nalʋ yayɔ wivʋ yayɔ yayɔ yanɔɔ ɛzɔkoe ya ɔlɛ ɛkʋɛdɩ bʋakʋ abʋɛ nʋ ɔlʋlʋ kɔbasɛfa lanʋ tatɛkʋɛ mɛ alɛdidi kawʋ.